La yawaab' ri rijaq este k'eh qa'sa taqee' bueno la kee rik'amam ka va je'tii reh jenaj puerta naa naye' laa la yowaab' pan pan la sa jooj tenes que na sik'im bien la la misma forma y naye'eem nab'anam girar reh la lado derecho reh la lado izquierdo reke wula si sinajaam natz'apaam de tiene ke rib'an k'eh ruido y si tah tah najaam natz'apaam nab'an pan la jenaj cha lado y rijaq la sa puerta pero tiene ke ser ja'ar laa la yaawa la misma forma kee reh la reh la jooj ke wula puerta